Fomba fiasan'ny ampoule: mazava. Magnazava tragno. Misy ndraiky- misy ampoule tsy mazava. Ilay, ilay tsy mazava fô mipozipozy hely. Ilay foentin'olo mandeha andro aligna regny. Misy ndraiky mazava be.